Niño jɨꞌɨnchi viko niño kala'nchi comida, niño nandɨꞌɨña'a ye martuma, te na lo ni kuu ye'encha'a, kui'a niño jɨꞌɨnchi viko niño kala'anchi kandu ye chiva, kandu ye nchikutu, <noise> ye kuchi ni <noise> lujua niño ja'niña'a ye martuma, te lujua kala'anchi muli, kandu ye chiva ni kēē kulandu, ni kēē mino stila, ni kēē chinejɨ, chiaju, ya'a, ñɨ, <noise> joño ye nchikutu lujua ni kua'a tuku, chinejɨ, chiaju, ya'a, ñɨ.